Achame piik chechame iin kaliet, apaipachinii piik che ngetepii ing kokwet ketinyekei, <hesitation> kanyit neo. Akin yemii kokwek akomii kalyet kopa kokararan koret <hesitation> yenyoru piik chekikomanda akosomon ikere ile kikowal <hesitation> kokwet kokararanit, kotililit. Pik cheiywei mungu aken mm lagookwai ko piik che konyiti piik ing kokwet <hesitation> akot ndiyeku yemande olooyotuye in oret kogatin akonyit akotelisi piik cheechen.